Raha ôhatra oe nigadragny mpanjakavavy ratsy fagnahy agnatina tilikambo ambo be zahay <hesitation> le raha atôko vôloagny ai mivavaka za mangataka aminjagnahary mba hovonjegny mba hoe andifasagny ôlo hamonjy za ake de mihaikeky mafy be za sao de misy maharegny iany de <hesitation> tambitambeziko le garde- gardien miambigna za akeo mbô hamoaka agna sode avoakanjare fôgna za.